Ny olana amin'ny fandrahoana sakafo amin'ny toerana <hesitation> misy hamandoana be a dia: raha lena ny fandretanao afo a dia mety tsy hirehitra ny afo izany. Ohatra izany charbon na kitay- kitay menaka a dia ohatran'izay moa <hesitation> raha ela be loatra amin'ny toerany eo ny kitay na <hesitation> charbon amin'ny toerana mando dia tsy mamparehitra anazy izany.